ഒന്ന് രൈതു, നിതി കുര്ത ഉന്ന കരു പ്രസിതില് ലോ, ന പന്തലനു കപദുകോവദാന് കി വിവിദ വിഏവ് ഹലനു അനുസരിസ്ഥാനു। നിതി നി പോദുബുഖ ഉപയോഗിന് ഛദമ്, ദ്രിപ് ഇര്രിഗതിഓന്, ലേധ സ്പ്രിന്ക്ലേര് ഇര്രിഗതിഓന് ഉപയോഗിന് ഛദമ്, നിതി നി സമരധാന് തന്ഗ പമ്പിനി ഛശ്ഥാനു। രഥ്രി, ലേധ തേല്ലവര് ജവനു മത്രമേ നിരുപയോഗിന് ഛദമ്।